طبعا هفضل ان انا اكون فنان مشهورا لان الفنانين بيحبهم الكثير من الناس ناس كتير بتحب الفنانين و بيحبو يتصورو معاهم و بيحبو حياتهم الشخصيه فا هكون مشهور و كمان الفنانين بتبقى حياتهمم غنيه اوى و معاهم فلوس كتير و بيسافرو كتير وانا بحب اسافر كتير فا افضل طبعا ان انا اكون فنان مشهور عن ان اكون عالم مشهور